Sehil am, aan hoore ma aɗa anndi wonde coftal ɓanndu ina moƴƴi no feewi. Haysino tawa a aamtaani ñande fof, kono a waɗan tan. Wonaa ñande fof neɗɗo aamtata. Kono ko huunde moƴƴere no feewi. Kala nde pinɗaa, ɓoorno paɗe ma, njaha cofnoya ɓanndu ma haa sofa. So tawi aɗa wela, so tawi a welaaka, so tawi aɗa softi, so tawi a softaani fof, waɗ tan. Ko huunde moƴƴude e ma no feewi. So waɗi ɗum noon a nimsataa. Neɗ- neɗɗo waawaa softude ñande fof.